Se rëtape aiyave sepuereko ame vaera kia tembiu jaeko ayapota se sekƚreƚ ame jouvareta jaeko tembiu ikaviva mbaetƚta oyea opaete grasa, aceite ndie porque jokuako ñane rerokomeguavi, oimeta tembiu kavi mbae jaƚva reta ndie yauvano jukua aguƚyeara yande mombaerajƚ taƚkue rupi yauyae